אכּתר חאגה דריפה וקעת לי כאנת פמרה משית מע צחאבי פראהלה לי כאן כלשי תמאם לחד מא וצולנא לג'באל ופג'אה תסרב אלמא מן לג'בעה לי האז ואנא משע'ול נוקף לתסרב לי כאן הנא כנא כנצלּקה פאלג'בל וידי כאנת עיאנה סכּת בּכל טראווה עלא לארד אמאם לג'מיע הנא אלכּול כאן ידחכּ ולכּן מבּעד ערפת אן דחכּ הוא וסילה.